أكيد رح أوافق والسبب هو الفضول وحب الاستكشاف وفكرة الوقوف على كوكب غير الأرض ورؤية المناظر الفريدة شي يحمس، وبس لازم أكون مستعدة للتحديات مثل الوحدة والضغوط النفسية لكن في النهاية تجربة العيش في بيئة غريبة بتكون فريدة من نوعها وبستفيد منها في معرفة أكثر عن الكون.